hoo binesaf mashinee taam gargar dogortaa anan yeeen, mashinee fudedaa maanaa mashine woan inaman midasee, hark inamaatin hindogorti binesin naam aklii kabuu muu dandetee hindogortuu, woanin midasa feed hinmidasaa sii hinchakasuu, duub mashineen woan hark inamaa kasjirtuu dandanii hindorgenii woan atin midasan feet suun.